ígbɔké bo po iɖutu nyo ábua ása ú ne mì nélèe à nàáa tìnìà kàɖi unyowoŋòti ɔwɔ ɖi yá à nàáa tìnìà nì ɔ̀lùkpɛ úni à nà zó po bɛ̀ɛ kása kayi ùú zèe nànà gbàa ása bàáa po gbigbi blɛ̀ɛ ka ù ɖi ni unyowoŋòti ɔwɔ ɖi yá à nàáa tìnì <hesitation> ka ù ɖi ni ɔ̀lùkpɛ ŋòti ɔwɔ ɖi ya a nàáa tìnì iɖutu lɔ nì unyowo ása à nàá ni ɔ̀lùkpɛ zòo po bɛ̀ɛ ɖɛ́ɛ́ kayi ìgbè màa úni hià gbàa uni zèe nànà gbàa ása à nàá po gbigbi ú nàá mi nélèe elí ɛɖí bo po iɖutu nyo ábua ɔmɔlɔ fíà yá úni ɖí kínì.